Lu misi di settembri mi fa pinsari a lu mari, lu megghiu mari, quanni tutti li cristiani tòrnanu a travagghiari e si nni vannu 'n città, iu vaju a mari e trovu spiaggi deserti e mari pulitu. Settembri è un misi ca mi piaci assai pi chistu e pirchì lu clima cca 'n Sicilia è ancora estivu ma senza ddi jurnati troppu càudi.